Ah ja tele kaka´ayo ja kante´e ja lulía jena´a, ja lulí principal staayo nuu ntenu sa´ayo conector luz, te ntinu kuu jaa saa kuaxi botón na va na katí tele te ntilia kuu botón ja sorayo jaa canal ntukui, nte nu ntenu tee, ntilia kuu botón ja skoayo volume, ntilia kuu botón ja snuuyo tinta kuu botón jo sorayo snuuker canal te ntilia kuu botón ja kuaxio navu sola in pause xii kuntato te chaaya te tneep in sorjiinu ee yua te ntenu into forma staayo nuu na kotoor- latun sua sua maa yua ni kei, ya´a yuani kei maa sai tentor inka lado chii stíví nani tatiuun.